<noise> nëꞌná oyow x̱ubgiꞌn ngow, x̱ubgiꞌn ngow ganeꞌc̲h̲ udëꞌ lëd pchoꞌx mbi ulox udëꞌ lëd pchoꞌx, lëꞌ pchoꞌx uyuw lo licuadora ga uzëꞌb nup x̱ich, nup midz ngid ga lëꞌ sarten uzob lo stuf uyu nup seit ga dzekna lëꞌwa x̱ubgiꞌnu uyab lo seit. Loꞌwa zobla xlëꞌb lëꞌ ptie uyab, stsela zobu dzekna xlëꞌbu lëꞌ nup zed uyab lo knu, loꞌwu nën wen wenla xgaꞌ tsiy ziꞌd gan be nix nlaꞌwu lëꞌ ngow ugeꞌxga sti lën sarten unit lo knu. <noise>